Naree’ zaryuu gykiani nareeva bíchiaah <hesitation> merzaâ niaa’ nz’zyma niva chii’ rnazma ra maany xgaa’ rinaaz gaamá cuneju rynazgama rah cualquier diz maany ra bziny ra <hesitation> cualquier diz maany runma gan rgava per purzi z>zyma chi listmava vacema-vacema guzniva chi rgylyma ni raumay chi z>zygaa’ beku’a, beku’ nu beku’ ziny beku’va chi rakve s>sma la ra maangy guiutee la raa’ b>zeny, nu vez r>d>y beu, nu vez r>d>y túchy, nu vez r>d>y ra lo que es ra maany ra túchy, ra beezâby, ra lo que es ra maany ra r>d>y gêelva guula hashta ra buny mal ra buny, ni ranma’ ni vá chi r>duxiraama chi r>dierama’ va se nalraama la raany chi ni nia n>ziny beku’ va beku’a chay ga na beku’ va shilany runmá cuidad la buny va runmá cuidad danunu raténu runmá cuidad la ranimalee ra xili, ra gidy ra chi valna kat gapnu beku’a, beku’ nina z>zaku kakuloo’ laa’ra t>ra shiniva beku’ni rkuloo’za danunu chi beku’ za rkuloo la ranimalee raate. Chini niaa’ r-ni r>kiniga list ga na beku’ chi rien za beku’ valna gebiuu’ looma gykubeku’ma gunal, chi runma gan rlaraa’-rlaraa’ xili ru ru raama-ramaany ra beeu, ra túchi, ra beezâby ra lo que es maany ni riutee’ runmá gan rdilagma ni chi zgaza bichi ropte z>ga bichi list bichi per gysungya bichi giu’ par kat gau ra bsiny ra maandyz ni riuteza giu’ k>thima siguelma ni luegaa’ rnazmany va ruthimani va.